Ngesi olhukonzo, ngasi <hesitation> olhu olhusongora, nganasi no lhutooro, nganasi nolhughanda, nolhukonzo lwayi, nalu nganalwasi erilhubugha, nawu nesindi syandimi, nganasi eriramukya betu ebindi ingaghana eribyowa <hesitation>